Ñy aspiratera moa :fitaova elekitiriky, ampiasà aminy ñy fañaliova no fangalà ñy lemboky noho ñy loto aminy ñy tany no aminy ñy toera hafa, manahaky ñy karipety, ñy seza, ñy latabo, noho ñy tapy.